أكثر الصفات اللي تعجبني في الأفراد هي الصدق، والإحترام، والناس الطيبة، الصدق مهم؛ لأن الشخص اللي يكون صادق مع نفسه، ومع الآخرين، نقدر نثق فيه، ونرتاح له، الإحترام مهم؛ لأن التعامل بإحترام يخلق بيئة مليانة تفاهم، وتعاون، والنية الطيبة تعني إن الشخص يكون مخلص في تعاملاته، ويسعى للخير للناس.